Kôfa mare ny dimanse zey izen̈y zah raha tônga anaty jerinakà vôalôhan̈y izen̈y fandehanana aleglizy izen̈y dimanse. Avy eo fotôanany fidokoan̈a an-trano fiaharahan̈a amy la famy, fiaraha la famy miaraka mihin̈a zey izen̈y dimanse izen̈y aminakà.